De tsindrin-sakafo ndraika, misy karazana sindrin-sakafo maromaro eka aminay akagny zany a, ohatra hoe karaha hoe akondro, voangy, letchi, pibasy, de manga, karaha <hesitation> raha koa araika voasirindrina, zany aby si aminay akagny.